बगीचा की देखभाल का वास्ता बगीचा का ऊपरी मिट्टी का एक इंच सुखण पर वी थें लगातार पाणी दियूँ चैन्दू। पौधों का आधार पर पाणी दियूं चैन्दू ताकी पत्तियां हरी भरी रौन। गर्मी मा हर हफ्ता मा पाणी दियूँ चैन्दू। कन्टेनर मा उगाया पौधों थें हमेशा रोज पाणी दियूं चैन्दू। पाणी मा घुलनशील खाद डाली चैन्दी और आर्गेनिक खाद कू मिश्रण बणेक बगीचा मा पेड़ों और पौधों की जड़ों मा डाल्यूं चैन्दू।